<hesitation> wietnaam jooni ana jogii ɓuubol, ana jogii wulaare kañum duu ɗoon woni. <hesitation> won wakkatiiji ana ngara ton e wakkatiiji du, a tawan ñalawma maɓɓe ɓuri jamma maɓɓe juutde. Walla duu, bon so ngoonga Alla, walaa ko neɗɗo waawi wiide hen ko ɓuri ɗun kaa.